Hazi algunus añus, una cantanti reconocía se pusu una prenda delo más particulal pa un eventu retrasmitíu a nivel mundial. Un vestíu hechu de calni fresca. Essu no tenía qu'olel na bien. Anque dizin qu'era pa revindical, pa mi folma de pensal, solu quisu llamal l'atención con una tendencia ridícula. Aquellu hue mu polémicu, porque defenzía una cosa, peru parecía otra. Tampocu se puedi olvidá la moda delos pantalonis polas rodillas, ondi alos zagalinus se les veían los calçonis. Qu'orrorosu! La verdá es que caúnu que se ponga lo que quiera, peru ai vestiúras que yo no me las vi a ponel nunca por muchu que se llevi en essi momentu.